Alura mi sun üna tradütris, a m'pias propi cust travai përché a m'permet dë savei tante lingue diverse e parei al e pi facil andé a l'estero e vizité le cità pi ëmpurtanta e pi bele